أنا وين جامي روحت ووين حاب نروح انا اني حاب نروح لصور الصين العظيم اني سمعت عليه بزاف وشفت عليه بزاف فلتليفيزيو ولكن مشفتوش ففف-الحقيقة لازم نروح ونفيزيتيه نشالله ونزور ونشوف بعيني وشكاين